Tɔ, gā kɔ̄ imɛ nlaa munɔ kɔ̄ ta isisa nɛ nɔ kɛ. Nlaa nagā lɛɛ kin n yiya tā ba isisa nipɛ-nipɛrɛ na. Ipɛrɛ blɛ, isa sɔ dɛ, n-n yiya nunu kamu nɔ̄ swe. N nunu kamu kɔ̄ swe nɛ, kɔ̄ swo yɔyɔyɔ manyi kɔ̄ rugɔ̄ ka loo ribli mɛ ipɛrɛ nɛ nɛ, nkɔ̄ ɔ pɛ dun gā kɔ̄ wɔ maa tā lukpɛ ribli wɔ, kɔɔ di kasiidɔ, a yakaa ki nɔ bɛɛ agalo, rugɔ̄ lo dzi lukpɛ ribli wɔ kɛ na. Ipɛrɛ blɛ n nunu kamu, kɔ̄ loo suga munɔ kɔ̄ swe si borodi kin tā munɔ. Ipɛrɛ blɛ kuma, n gbɛ shikapa kɔ̄ trɔ sisa, kɔ̄ ta sisa manyi kɔ̄ ni cɛnɛ ikukpla nɛ. Ipɛrɛ blɛ isa sɔ, n shɔ lɛlɛ diin kɔ̄ ma cwe tra ka shɔ nɔ wɛlɛ wɛlɛ wɛlɛ kɔ̄ swe, kɔ̄ swe kaa a din ikukpla lukpɛ ribli mɛ. Ipɛrɛ blɛ isa sɔ dɛ, n naa na sarɔ icɛn kɔ̄ rijɛ du bɔ nɛ, ko kuma nɔ zɔrɔ riiɛ kɔ̄ tā. N bɛ rijɛ ipɛrɛ blɛ manyi kɔ̄ tā nɛ kucɔ ki nɔ nkɔ̄ wɔ taa tunu isisa nɛ zan, blɛ harri gunyɛnɛ zan, ɔ lɔ lɔlɔ nisolo kɔ̄ bɔ. A kpɛ zan gā kɔ̄ inuma dingi sɔɔ ko nipɛvisi kɔ ta kɔ̄ ɔ di sarɔ agiitāā. N sarɔ inuma sen gɔnɔ, inuma sen gɔnɔ, wɔ tāā bɔ, ayuwɔ lukpɛ jɛmɛ harrɔ wa. Inɔ saa ipɛrɛ blɛ kɔ̄ binɔ lukpɛ na.